Ok <noise> a pa'eh a animal, a muruk e meh sinan neo to, i to- i to voen o mah bua n manu madang. Ki pah de ro mah buan. Ki de ro mah buan a kori rakah. Ki paena de mah buan, i matop, i matop, i matop, i buan. Ong koman a muruk to abuh. Matop i no buan matop i no nah buan sih pah pa'eh a skul, a tinputz primary. O e nom to sisikur o nem sih. Matop i buan ong koman a'ong koman a muruk boneh to abuh. I ve gen a, i, muruk boneh i, i to, a heheve rakah roh. Ahik ta ti kura to antoen ong noma pah iun pir bi, bea ti seke no. O pet a- o pet a skur boneh to yio non, a skur boneh to yio non e, to te non pa, a tober. I te non pah tober ok, a han hiav <hesitation> te menon a hanan ve to gunah non tahi pi to te rer pa tober to toa gunah rer na tahi. Pama tamuan a, a tavon to ong re na pa Iun o tavon geh o sumatin ong re na pa iun- iun bone, ah muruk to veveoh rare buer sih. Vegen ahik bih enn ahik bih enn o tah pah ti'i. To nes veoh akuk'ho non sih a tavon. Pih, bea pa eh atii skeh noh nah, ii to veoh noh buan, ah tavon pa nes rosin gunah rer sih pa tober a mah tamnan akah gen sih. Kii teh ren- teh renah, matop- matop ina muruk bone. Kii teh re nah, te- te- te- te- tem o reh rakah tem o reh rakah va ponih pa'ah muruk bone, to teh roh, ti'i teh nah- teh nah ong koman a muruk bone to rapun. I'ive gen i'i hikta rapun naviah roh, i tones veveoh roh non sih ah tavon. <noise> poh tem, to totep o eh keh, keh paena met akah. Paena ruh roh a bua matan eh keh. Peh keh to, poh tem eh keh to noh ban o mah pah iun pir, i paena veoh eh keh, keh paena dong rosin pih a tober eh. Eh keh ko hikta antoen gunah a non pah tober. Pa eh noh ott eh keh nen, i paena isii inah mah moniah, mah kakarus pih pah ott eh keh, paena puit abuah matan eh keh. Nung no nah ki ong koman e keh to met, keh dong gur non. Ahik gen ta ti roh po tem boneh, pi a tavon to nes, lucky rer sih, pir, ir to nes te rer sih. Bi seke veo a tavon, a ken tah pa nes va'eo va'oe ha re buer ki pah reh ha rebuer ki pa nes. Po tem oneh ahik o ta ti, veh suk i to im o e keh, im o keh, keh paena met akah. Tem po boneh, <hesitation> e aya veh paena paena na'on er a'i pi to meh nung a nen ta, nung a in ta pa'eh ta ti nen, pah sun kuruh i pah sun kuruh i pah, im o buer. Pa'eh im a met buer <noise> im a met buer, ki pah, tata'o ro buer- tata'o ro buer ki pah en o buer.